To tawami do hannde mi wiay mi hokkama fawde, no fuɗɗirno no bawde denno mi yaha mi waylita kunyel gotel, mi waylita dubu joɗinomi mi waylita, mi tawi gono fu ko neɗɗo joɗoto fu wndude majjere. <noise> So neɗɗe e warti majje e gurna muɗn fu gurnanmun, ko mi annda, ko mima sai kolla asiri maɗa fu goɗɗo anndi, <noise> <hesitation> gorko joɗoto ko buri yaruugo bawo kan wano majjere, mi wara mi waylitande mi hokkama sembe hu mimwaylita nde dubi ndi joɗinaime mi wala e mi jannga ngam mi beydo anne